Apa' kinkamna la qa's nib'an han re' wul kib' ixib' wach'ajal taqee' wula janaj re' wula je' treinta rihaab' wul tii cha naj si' imaas wula je' je' je' sesenta sa rihaab' ahpare' kinkamna reh reh kinkamna han pan nim b'ee kinkamna reh nik'amka taqee' winaq re'ee je' ki'oo chikipaat naj panaa mooto <hesitation> wula ar je' por ejemplo janaj sa ixoq re'ee nk'ayna nik'anka qa's taqee' reh wula je' reh cuarenta rihaab' re'ee wula tii cha janaj ripeey nkamna ruu' wul ree' veinticinco rihaab' re'ee ma xajunaj ta wach kikamaniik janaj sa imaas re'ee ja'ar iwaal je' han re'ee nrik'an'ka taqee' winaq re' je' laa' chikipaat panaa' mooto la kotaq ixoqiib' taqee' kik'ayna kik'ayaj k'uxb'al keh ah la traileero re'm re' re' niwach'ajal taqee'